Na ʃiri bo̰bo̰ mo̰ habar ha zɔŋgɔ, trek kən yod de muy kal oro me ziara. Wo, o mo̰ saa fi, fin tag mukum tar hada. Kem tar had kɔsɲe ke ɓay ɲene, man, ŋsa nan ɔŋ kɔndɔ kolit, kɔndo ko. Koloha rum wa, be risu, wa ɓe ɗi wana, te ɔŋgrik. Tarek. Ɲabi otel kan ra, kan kababa, kan naʃibi. Tareeye. Oseɲi, oo ŋga sana mba. Tʃan ote naya raya, kaŋ kaba ra naʃibi. Eɗiko, te ɔsnio dɔba ne.